اذا ودك تخبز كعك بالبيت لازم تخلط بيض وسكر وزيت وحليب وفانيليا وتضيف الدجيج والبيكنج باودر واخلطهم مع بعض بعدين نصب الخليط في جالب وندخله الفرن من تلاتين لخمسة وتلاتين دجيجة بعد ما يبرد نزينه حسب الرغبة وصحة وعافية.